Orsa ndraiky, izy kôfa leran'ny andro mafana regny izy tegna le mihignana tegna le erakan'ny lalagna izy mihignana mbaiky izy mbô maventy aveke aminjegny izy kôfa andro magnintsy igny amizay izy tsy miboaboaka an-tragnony fa mandry fô izy tsy mande mitady hagniny eky izy fa efa izy efa naventy efa nihinana be na agnatign'ny telo vôlagna izy tsy mande mitady hagniny kôfa le andro magnintsy, aveke amizay igny ôhatra le ôlo mande mitsangatsangana regny igny tafiditry agnatin'ny tragnon'azy tsy hoaniny.